Dixan che e caròttoe aggiuttan a vista, solo che no sò s'a l'é unna lezzendia o s'a l'é a veitæ, questo no ô sò. No sò se gh'é di atri mangiæ che davei aggiuttan a vista. Questo, ò da dî a veitæ, no ô sò.